Ere na ebom, araa reje remare, gwem ora reje remare aso ọ. Aba bo bha rong erasi. Reje remare asum ora ehuhun jem je ku bha jem ma ni re re, bhi huhun sub ara jem ma ni re re, ugba ibhen aato ranu rataa ara sub ara inaa. Onaru bhanto nira ru, saa ra nang reje remare, reje remara saa, opora fon abo opo ra bhihọhọ bha yina ọ opora evum ọ bho pina ma bha tiatia ara gwo kwem kwem bho rep igo, bho nyi runyi ọ, bho na afan nta rofem araa ro damana ọ, gwen ma ni ora reje remara okubho bho na. Odamana bhe ata nta ra kpakpa, saa kpa bha ra rep evom bha rep fạm bha kuba nyi ushe agwo a nam re tọọ roso bhoven fan hashi ọ mo nang soo ra nto ja ora etoma jo nta ku bha toma, bha rep bhoven bhaji bhorọ mma yem ọ mma yem anum maa bho rep fam ọ mma yem anum bha bho nang fam o. Mma maa eresi jem o, mma maa ewa jem o, yem bhoven fam faa rep nva bho nyim ma ni re re, shii bha gwo etoma nta gu bha gwo etoma, gwen ora gwan agwo, gwen ara fon a boọ maa bho nyi bheven bann nna ni re re, ota nta ra kpa kpa maa humo bho na ebom je nere. Saa bho na je awune saa ku etoma ayeng fa abee akubo bho na rofem rodam aro iye mmaa gwan, gwan anum oba nto ja unang reje remare. Bho nang bho tiatia bhaahoro, bho nang saa radam. Ara ebon jen jen je re ro enang hivum, kwem kwen akokoa hirumusuu nta bhobhoa hirumasuu nta bhobhoa himarasuu bhovi bha see re, aro bhe ah moma ani enang hivum ọ odo gba dọ ibhen etọ ani. hivum sim bhi bhorạhạ bhạrạhạrạ bhato etoto bhato aharara ara hiven ne re nta na nyeng bhanoo bha nang ha mun ara hivum, bhanọọ bharo arine obhakọọ ara tọọ bhushi bhizam ọ ajung kwen kwen maa saa bha riri avaa nyi obhazio, saa baa noo, ora reje saa tum bhushi atan fe igari fafi sao tom bhushi etoto bha ohora atan fe ivu asaa bhemefio. Soa ra bhu siashi re ton ta etan bhushi fan me bhaahora aopina ihoho. Ora evere ekubo jaa raa rep o achaọ abhobho fan aboo asee eto jen noo aro bee jieng nọọ mon ma ni ede na eban edee nyi obhazi sam ọ aro obhazi samaruo nta daa humode akaa bha raja ja ma ni ne ara ra tiatia ja ado ekubhe na, otu gwe re ro mma odo okpakpa mee rup erom ereree bhihu arep ego apaa zạzạzạ esee nyi bheven bhoroshi rohem radam ọ mo oro samaruo mma odo mo za oru omaa fon oyina gwan o oona rofem rodamana o. Onọọ gwen gwen gwen agwo obaa ạhạno tun mo uvava ibhen eto sub o, gwen ne bha yen ha yẹẹ